Ny legima matetiky tsy hita koa tsy vôlagna vitsivitsy agnatin'ny taogno matetiky sosoty regny de petit pois misy fotoagna izy tegna môra satira izy le mahavokatra tsara de misy fotoagna izy lafo de voanjobory regny koa de laisoa.